אעתקד אנה עדם חדור אחד לג׳נאתי סעיקון שעור אסוא, לאנו כיעבר עלא ע׳יאב א־נאס לי כאנו מהמינין פי חיאתי, חתה פי אללחצה אלאכירה, אמא עדם חדור א־נאס לחפל זוואגי מומכן יכון מחבט ו אבלאכן, אה ע׳נדי פרצ׳ה נעיש אלפרח ו נבני דכריאת מע לי חדרו, אלג׳נאזה כתכון נהאיה, ו עדם אלחדור פיהא כיחלי את׳ר עמיק פי אלקלב.